hvað ætli sé það fyrsta sem maður þarf að gera

byggir sér hús ég held það sé að fá góða hugmynd í hvernig húsi langar mig að búa eða hvernig hús langar mig að smíða er það píramídi hús með súlum turn eða gróðurhús þetta er kannski eitthvað aðeins meira en gróðurhús brýr til dæmis það er ein mjög flott brú á Selfossi Selfoss er bær sem stendur á bökkum Ölfusár árið átján hundruð níutíu og eitt var Ölfusárbrú byggð sem var gríðarlegt

frá Reykjavík keyrðu yfir brúna brúin þoldi ekki þungann og annar slitnaði báðir bílarnir fóru í ána en sem betur fer slasaðist enginn árið nítján hundruð fjörutíu og fimm var svo ný brú tekin í notkun og hún stendur enn

er átta ára ég heiti Bergþór er handbolti

mjög góður í handbolta

mjög gaman í fótbolta landslið kvenna er búið að árita skóna mína

þá þurfti ég að fara til læknis svo þegar við vorum að fara heim þá fékk ég þennan bangsa í verðlaun þess vegna skírði

komin á Selfoss hér búa um sjö þúsund manns og við ætlum að kynnast fimm þeirra betur Bergþóri Guðrúnu Emblu Valgeiri og Viktoríu pabbi minn er eitt af því skemmtilega sem ég geri er að vera í Pókemon

búa til hnakka gera beisli og mél og alls konar þannig einu sinni

til Kína þegar ég var í fyrsta bekk til að fara á leik hjá stóra bróður mínum sem er núna kominn í landsliðið mjög mikið stuð nema það leiðinlegasta

fikta í hárinu mínu út að ég var frá Íslandi og

allir svona í kringum mig átti bikar heima en stjúpi minn ætlaði að fara að segja guð minn almáttugur en sagði guð minn í staðinn einu sinni vorum við uppi í Ingólfsfjalli að tína ber þá kom frændi minn með eitt svona ber og setti það

fór alltaf lengra og lengra upp í nefið á mér á endanum var það sem heitir af því ann og snýst um að klukka eða vera klukkaður sá sem er ann má klukka þá sem eru ekki inn á sínu virki sem er bak við flagg eða bak við tré en ef hann sér hann ekki en hann er samt út á þá má sá sem

ekki klukka þann sem er ann þá má hann vera ann eða velja hver er

ég tek undir þetta endilega prófið þið að búa til útileik fyrir sumarið nú er komið að því að heyra hvað er það besta við Selfoss mjög stórt bókasafn mikið af góðum krökkum soldið fræg búð

að stökkva á milli steinanna hér í ánni

datt og dó ef við getum breytt heiminum þá mundi

og keppendur eru Elsa og Ási velkomnir krakkar þrautin sem þið ætlið að leysa í dag er að búa til

það hvað þarf KrakkaRÚV húsið að hafa krakkaRÚV til að leika sér þetta væri einn stór leikvöllur já það líst mér mjög vel á

eiga heima í svoleiðis húsi já ég vildi ekki fá húsið mitt fullt af bara krökkum ég vil

ekki leysast upp í einhverja vitleysu kannski mömmu og pabba eitthvað svoleiðis eitt sett af foreldrum og svo fullt af krökkum já

biðja ykkur að velja númer eins tveggja þrjú eða fjórða

og Ási ég ætla að velja númer fjórða steypa gluggi borvél og hurð í kassa fjórum

gólf og kjallari jæja Ási og Elsa hvernig líst ykkur á efnið sem þið fáið

að verði ekkert mál að gera KrakkaRÚV hús smá erfitt en þið getið þetta af því þið eruð snillingar þá er ekki

en að kveikja á perunni þá fer tíminn í gang og þið hafið tíu mínútur til þess að gera KrakkaRÚV hús

og Viktoría ætla að aðstoða mig í því trikk númer eitt er

er undirstaðan í flestöllum trikkum þegar maður hoppar á brettinu og lendir á því aftur trix númer tvö er er þegar maður stendur oná palli og er að fara niður pallinn maður heldur aftari hlutanum uppi á pallinum brettið stendur beint út og fer niður pallinn trix númer þrjú þegar þú stendur á brettinu og skýtur brettinu í hálfan hring sparkar aftari hlutanum á brettinu til hliðar trikk númer fjögur er

fremri öxulinn upp fyrir pallinn og lyftir aftur og ferð til baka niður er þegar brettið snýr heilan hring undir þér þá er þetta mjög skylt

og gerir eiginlega

aðeins fram og niður þannig að brettið fer í heilan hring þú hoppar og lendir á brettinu

þetta voru fimm undirstöðuatriðin í hjólabrettunum endilega vera dugleg að æfa ykkur því æfingin skapar meistarann og munið að nota hjálminn

núna er tíminn hálfnaður

þið náið að klára það eru bara fimm mínútur eftir já núna ætla ég að kynna fyrir ykkur stórhættulegu

ekki svara þeim strax þegar tíminn fer í gang á eftir þá hafið þið fimm húsin ykkar og ekki nóg með það heldur er ég með smá babb ef þú mundir draga eitt spjald hvað stendur þú þarft að ulla það sem eftir er af tímanum nú þarft þú að ulla það sem eftir er af tímanum settu á þig

erfitt að lesa spurningarnar bara með einu auga þú þarft að klára KrakkaRÚV húsið þitt þú ætlar að ulla það sem eftir er af tímanum klára KrakkaRÚV húsið og svara spurningunum

við höfum bara fimm mínútur ég vil bara ítreka að þetta er spurningakeppni sem enginn vill tapa í því hún er stórhættuleg við ætlum að kveikja á perunni

hverju er hún stórhættuleg

það kemur í ljós á eftir þú vilt að þú bara kemur ekki upp orði þú getur ekki líst því hvað það geggjað þá mæli ég þú gerir lista yfir þessa hluti eins og hann

gerði á annarri öld fyrir Krist með vinum sínum það var um sjö undur veraldar til að fara yfir þessi sjö undur eru þau komin hingað Snæfríður og tjaldur til að gleðja hana af því hún var með heimþrá var það ekki jú það veit kannski enginn hvernig þetta leið út þetta er

enginn hefur séð það í raun og veru það er eitthvað annað en píramídarnir það hafa margir séð þá þeir eru elstir þeir eru elstir og þeir eru ennþá til í dag

en þetta er til já hvað er

akkúrat þetta er grafhýsi eru þeir allir á þessum lista já hann er oft kallaður

þetta var ekki grafhýsi nei það var stytta af Artemis inni

það var gyðja boga og verndari dýra og barna munið þið eftir sögunni um

frægur og þess vegna kveikti hann í hofinu svo vildi hann reisa það aftur

þá leituðu

til spákonu og þá sögðu þeir þeir mundu móðga guðinn ef sömu nótt og þetta hof brann fæddist Alexander mikli þess vegna gat ekki Artemis hún var of

hann var að fæðast og gat því ekki bjargað hofinu af því hún var verndari barna já þessi hérna viti er í Alexandríu sem er ein af borgunum sem Alexander mikli stofnaði síðan skírði akkúrat hvað munduð þið skíra ykkar borg ef þið ættuð að skíra borg ég mundi segja Potter ég mundi segja Harry borgin Harry og borgin Potter í landinu Harry Potter

mér líst soldið vel á þetta hvað er merkilegt við þessa styttu hún er alveg eins og

York já það er rétt hjá þér sjö undur veraldar af hverju sjö jú það er vegna þess að talan sjö var talin hin fullkomna tala eða töfratala á þessum tíma voru líka bara þekktar fimm plánetur í sólkerfinu plús sólin og tunglið og það gera sjö þannig sáu menn heiminn sjö samasem fullkomið vitið þið í heiminum þetta er allt saman

allt má ég fá þetta já ég ætla bara að fá mér lítið prik þá hér er Egyptaland hvað er þar píramídinn í á eyju hérna rétt fyrir utan þetta er allt saman hérna á þessu svæði

en ef við hugsum um þessi nýju þau eru soldið þau eru út um allt af hverju haldið þið að sé svona mikill munur á þessum listum þessi gamli er allur hérna

er þessi nýi listi meira dreifður um heiminn

á nýja listanum þá fundur einhverjir

einhverja borg lengst uppi í fjöllunum machu Pitju eða eitthvað heitir hún held ég machu þessi listi sem við erum búin að fara yfir í dag er elsti listinn sem til er um sjö undur veraldar en það eru til miklu fleiri svona listar í dag til dæmis listi yfir hin nýju sjö undur veraldar á þeim lista eru til dæmis Kínamúrinn Colosseum í Róm á Ítalíu í Agra á Indlandi en píramídinn mikli sem við töluðum um áðan er þar í heiðurssæti því hann er ennþá til og lang lang elstur krakkar ef þið ættuð að gera lista hvað myndi fara á ykkar lista Hallgrímskirkja Vatnajökull Jökulsárlón

þetta hús RÚV húsið já það er örugglega stórfenglegasta land í heimi já hvar munduð þið vilja hafa það einhvers staðar miðju Atlantshafinu það vantar nokkur undur hér sammála takk fyrir í dag stóðuð ykkur stórfenglega þetta er betra þetta er betra ási förum aðeins fyrst yfir þitt hvað er hægt að gera þarna inni hvað eru krakkarnir að gera það er hægt að fara þarna inn og leika sér allan daginn það er bara ekkert öðruvísi frábært eigum við ekki að reyna að búa til svona hús já alvöru það ég líka út af því það værir flugvél

ég ætla að taka spjaldið þitt við förum yfir þetta á eftir

sjá hvað hún var að bralla hinum megin þetta er flugvél og svo eru karlar hérna í kring að bíða eftir flugvélinni er þetta flugvél sem krakkar geta flogið sjálf bara krakkar það líst mér rosalega vel á og þetta gula hérna eru stjörnurnar og hérna stendur krakkar þetta er algjörlega geggjað hvert er hægt

að fljúga til dæmis kannski að fara til Ítalíu það líst mér vel á að ná sér í ís og pitsu svara spurningunum já við ætlum að fá úrslitin í stórhættulegu

eftir augnablik ég minni á að það vill enginn tapa í þessari spurningakeppni ég

standa á öndinni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 hér og við ætlum að fara yfir þetta þau Elsa og Ási stóðu sig frábærlega í skapandi þrautinni en hvernig stóðu þau sig í spurningakeppninni kíkjum á spurningarnar fyrsta var svona hvenær var átján hundruð áttatíu og níu nítján hundruð níutíu og níu eða sautján hundruð sjötíu og níu Elsa svaraði a og Ási b sem sagt ekki sammála hvað er Hallgrímskirkja há a fimmtíu metrar b sjötíu og þrír metrar c hundrað sjötíu og þrír metrar ási sagði a Elsa sagði b seinasta spurningin hvað heitir stærsta tónleikahús Íslendinga og stendur við höfnina í Reykjavík a hof b harpa c

harpa krakkar ef þið viljið fá úrslitin